Amin'ny posy tsy de fangalaviko lôatra amin'ny koa oh, satriao akeo koa ilay mifanôrokôroka igny. Dia avy akeo koa, akeo koa le mifagnenjikenjka, amin'iny zegny misy raha tianjare atongavana amin'iny fô, efa zare ihany maharaka an'azy, satriao amin'ilay oe magnagna vava zareo fa tsy afaka mivolagna dia fihetsika karanjegny zaigny afahanjare maneho le fomba fifandraisan'ny zareo samy zareo.